شوف لا ميور فاصون لي ديرها, سيكو تولي تهضر معا روحك في الميروار, تهضر ا هوت فوا, هادي لولا تاونطريني راسك من بعد تولي تزيد غي بشوية, صافودير مين تحكي تحكي مع زوج عباد, تلاتة عباد, ربعة عباد, كلي ماشي دربة وحدة تقيس روحك مع قروب تاع عشرين واحد و باغي تهدر في وسطهم, و كي تصرالك هادي تاع تهضر مع عيباد بزاف ايل فو با تقعد تشوف في عينيهم واحد بواحد, بارسكو هادي تبلوكيك, نتا كي تحكي, حكي دون فاصون لي ماتكنصونطري مع حتى واحد, بارسكو ادا شفت واحد و شفته دار غريماس ولا, غادي تروح معاه و ديكونصونطرا ليتيرالمون